A suni nu ɨó yoó jina'ayo chi suni kusɨɨ inɨo nu taka nuu va'a kanchaayo ñúyo nu va'a sa'ayo nu ɨó tiun nu ɨó te kusɨɨ inɨo kanchayo te nu tu tiún xi tu esté nu tu ku ituyo nu tu tiún nu tu taka ja keéyo te suni ntukuia iniyo te nu ɨó ntii yuan chi kusɨɨ inió kanchayo ñúyo.